<hesitation> esyakhula syanje syandayanja muvulamu vwanje nokhulia ovusuma nende tsufwa, ise hango hano ndi nende omulimi wo, wokhuraka chifwa lukano na lukano, nyela khwaya chimboka, litukhu lyo khuranga ne ndira tsa vulahi. Khandi nondokhanie necha, nendya khuva nakholola mbu chifwana luno ndi chifwana luno ndii chenya khundela lusaa nenjenjia chifwa chindi cha masafu khandi nyela khuchenjia liseveve. Khandi litekha vulahi singa khandi ndi omulimi wa mavere. Nimbukula ecream neramo, patala ya, vukhala vwa khutsia khukula mafura, ee. Aundi mbe sindi nende ling’ondo tawe amavere ako kakhonyanga. Ninga ndanjonja nende liseveve, nenjaya chisaka. After chisaka, nanjaya kanzila after kanzila nyela khwaya likhuvi ne, nomba miroo, sichra nenyanza vyakhulya vino, nomba echifwa lukano olukano, nicho chifwa cha efwe khwakhula hango wefwe. Si khwali avandu vakhunyelwa khukula inyama sikira khwali efamily ingali nomba khwali avana venji hango. Na avevuli vefwe sivali nende ekasi yakhavakholile khumenye khulitsanga evinilu tawe. <hesitation> chifwa chino ndatsiyanza sikira sichilimo nende a malwae lukano na lukana kanyela khukira mumbiri kukhuire musivitali kumala mapesa menji tawe. Khumanyire pooh chiri, nendo tsia khulanganga vitamins chindala. Khuli nende vitamins khandi khuli nende eeh echinyela khukhola mbu ove nende ovwenya khuvwo vyakhula vindi. Onyela khutekha muro mwoma. Onyela khutekha omuro omululu, nolachira cha ovusoma, singana ofwana singana olilie enyama. Ne khandi singana ovetsa notekhre. Oloveka iwefe. Ise sindayanja vindu vya mafura sana tawe. Nyera khuramo cha echumbi nentyaa, nembula vulayi. Nomba bora situnguyu oraa, oraa mpaka tsinyanya tawe umbe situnguyu na khuramo na khuchilila sendikho mundu wokhuvola omwami wanje ombu, lasima atsie khungula inyama khendie vusuma ta. Ma khwamenya muinjira yifwana mbwo ya nyasaye yalarira. Khumenye muvulamu vwefwe luono lwa khusiri hasi hano.